پاکستانیان، لکه هندیان ډېر ترخه او مصاله داره خواړه خوري. پاکستانیان غوښه او وریځي ډېرې خوري او کابو څو ډوله وریخي پکې پخېږي. مشهور خواړه یې بریاني او سلونې چاول دي چې له غوښې سره یو ځای پخېږي. مشهور خواړه یې بریاني، کرایي، سندي بریاني او دم پخت وریځي دي. د ترخو خوړو تر څنګ شیرین خواړه هم د دوي د پخلي برخه ده.